X̱i'k nak mginn or lë' man sdzinn or lë' gia c̲h̲uslo, lë' man c̲h̲uslo c̲h̲uxkwa' pcha's ic̲h̲op man kë c̲h̲isë' c̲h̲isë' gix para c̲h̲uskwa' pcha's, par ga dzekna c̲h̲ats man yë'n, entonse ic̲h̲op man kë dzi'n konde lë' man yë'n c̲h̲ats lë' man gol x̱o'b lëd ngow c̲h̲ats man yë'n dzekna entonse ic̲h̲op man kë xgia'n man ye'n.